Resaky gny biby miaina agnaty rano agny ankoatrin'ny gny fia tsika da roa zao gny tonga andohako. Gny voalohany gny boketra. Miaina agny io. Da gny magnaraky anizay avao koa gny fano. Gny hoe fano moa sokaky zany. Soka-drano.